komiði sæl í þættinum í kvöld ætlum við að fjalla um tvær nýjar íslenskar leiksýningar annars vegar er það tvískinnungur í Borgarleikhúsinu og svo er það leikritið

í Þjóðleikshúsinu

tvískinnungur frumsýndur á dögunum þetta er nýtt verk eftir ungt leikskáld frumraun Jón

Magnús Arnarson þetta er verk sem fjallar um sjúka ást og það fer ekki á milli mála að höfundurinn á bakgrunn í ljóða og tungumálið leikur mjög stórt hlutverk í þessari sýningu já það má eiginlega segja það að sterkasti sterkasti þátturinn í þessari leiksýningu það er það er þessi nýi tónn sem

sleginn með þessari

tegund af texta Jón Magnús hann hefur

er sambland af götumáli og slangri og svo blandar hann inn í það líka þessu

mikið rím og þessháttar já mikið rím og það verður náttúrulega líka til þess að það gerir aðrar kröfur til leikarana sem þurfa að fara með þennan texta

og svo sviðsmenn sem fylgjast með því sem fram fer á sviðinu ræða um það sín á milli þetta eru eiginlega svona þrjú stig það eru það eru þrjú pör eða þrenn pör sem eru þarna í gangi það er

sem á í ástarsambandi þau leika síðan í leikhúsinu og svo sjáum við baksviðs

í leikhúsinu og það eru sömu leikararnir sem leika öll þessi hlutverk og það verður stundum svolítið erfitt og svolítið

þegar þau skipta eða fara á milli svolítið óskýrar línur já af því stundum sko hugsar maður það hefði nú verið gamana að sjá fleiri leikara gera þetta en samt sem áður þarna er þetta gert og það er bara

gengið út frá þessu og stundum gengur það upp og stundum gengur það ekki alveg upp í uppsetningunni en

er mikið lagt í þessa leiksýningu af hálfu leikhússins ég myndi segja kannski að að stundum væri það jafnvel um of já mikið eða hvað finnst þér

mjög flott leikmynd þarna

og lýsingin og tónlistarvalið en það er gengið út frá því að þetta eru náttúrulega þarna þessar leikararnir eru að leika þarna í upphafi sem er og man eða

tekið dálítið útgangspunkt þar í því að búa til leikhús

sem er mikið undir áhrifum frá

yfir þessu í byrjun en svo fjallar þetta um mjög alvarlega hluti það er

eiturlyfjaneyslu um afleiðingar hennar um hvað áhrif það hefur á á kynlíf og klámvæðingu og allt mögulegt það kemur allt þarna inn það er bundið dálítið saman þarna í nokkuð öflugri

málin

fíknin og afleiðingar hennar en það er kannski ekki brúað mjög vel inn á milli atriði maður er stundum svolítið týndur já maður er svolítið týndur vegna þess að

vantar hjá höfundinum

tækifæri til að gera síðar það er að búa til einhverskonar byggingu í í þessar hugmyndir að búa til sterkara heilt leikrit eða ein heild einmitt þetta eru laust tengdar senur milli þessara persóna einmitt mikið fyrir fyrir augað þarna sannarlega mjög mikið já yfir í kassann í Þjóðleikhúsinu

verkið var frumsýnt á dögunum þetta er leikhópurinn

hlaut brotið á grímunni fyrir fyrir samnefnt verk Gréta Kristín Ómarsdóttir leikstýrði þessu þetta er verk sem er svona innblásið af sjónvarpsþáttunum

Friends þeim dáðu þáttum já og þarna er sex manna leikhópurinn sá sami og hún notaðist við eða vann með henni í þegar þau gerðu það verk og hérna hafa þau líka fengið til liðs við sig danska unga konu sem skrifar textann í samvinnu við hópinn og ég vil byrja á því að segja að þetta er

svokallað leikhús

þar sem leikstjórinn og allur hópurinn greinilega vinnur með höfundinum að því að

það er vinnuaðferðin sko en það verður að segjast eins og er að þetta er í fyrsta lagi mjög löng sýning og ég skildi ekki alveg hvernig hægt var að eftir níutíu mínútur er sýningin eiginlega ekki farin í gang og það er ótrúlega langt

sem fjallar í raun og veru um það þegar þessar persónur í Friends eru bara komnar til himins eða það er að segja framhaldslíf persónanna sem er síðan bundið saman við lokaþáttinn er verið að leggja niður skrifin og framleiðsluna og svo inn á milli eru svona

pælingar um erkitýpuna og því um líkt og það er svona soldið verið að vinna með pólitískan rétttrúnað og það má ekkert segja þetta er svona heimspekileg ég persónurnar eru í einhverskonar í einhverju hvítu rými það er allt hvítt þau eru hvítklædd þetta minnir jafnvel á á þessi fornu ríki sem maður prófuðu að vera með einhverskonar

sínum ríkjum en þetta er allt rosalega hægt og og ekki nógu skemmtilegt fannst mér nei en svo rennur þetta yfir í

þar úir og grúir í tilvintunum í Friends og einhverjum svona tilraunum til greiningar en maður áttar sig ekki alveg alltaf á því hvert er verið að fara nei þetta eru svona stuttir

og þá breytist sviðið líka í leiðinni loksins loksins breytist sviðið og þá sér maður hvaða möguleikar eru í sviðinu

og þá opnast það upp og

fá tækifæri til að

uppátæki og ýmis trix

og sumt var fyndið og eitt var mjög fyndið eitt atriði sem ég gat hlegið innilega upphátt að en einhvern veginn í sinni heild þá tekst þetta ekki eða mér fannst þetta ekki virka því miður

að leikhópurinn stæði sig mjög vel en þarna hefði einhver þurft að koma og segja heyrðu er þetta ekki aðeins of langt þurfum við ekki kannski líka þetta svona virkaði á mann eins og þetta hefði verið á þeim stað í

fókusinn var ekki ennþá kominn já

og svo líka ég verð að segja fyrir mig ég er enginn sérlegur aðdáandi Friends og horfði ekki mikið á þessa þætti og ég er bara að hugsa fyrir

hverja er þetta verk er þetta bara fyrir þá sem eru innvígiðir

ég þekki þessa þætti ágætlega og ég verð að viðurkenna að ég spurði mig að þessu sama já þótt þú þekkir þá já já þetta virkaði ekki

þann sem fór með mér þetta er samstarfsverkefni við Þjóðleikhúsið en Þjóðleikhúsið hefði kannski getað lánað

til þess að hafa þarna hönd í bagga einmitt kærar þakkir fyrir komuna Hlín þættinum er þá lokið í kvöld veriði sæl